ابن خلدون على خاطر هو عالم يعني عالم كبير وعالم يعجبني وكان سابق عصره هو يعني في الاندلس كان سابق عصره و <hesitation> شخص يعني عالم كبير وعنده <hesitation> كثيرا جدا من الانجازات العلمية على خاطرك ينال شخص هو اللي نفضله <hesitation> واللي يعجبني تفكيره وطريقة المنطج عنده